أفضل ان انا احس ببروده جدا ابقي بردانه ولا ابقي حرانه صراحه الحر يعني بالنسبالي صعب جدا فأنا بالنسبالي البروده الشديده يعني الحمدلله ربنا كرمني ان انا اعرف اتغطي بس الحر الشديد دا ممكن ميبقاش عندي مثلا تكييف في البيت فالمراوح مش جايبه اي فايده فبالنسبالي الحر الشديد دا صعب جدا وممكن اقعد اعيط بالدموع من كتر الحر فبالنسبالي صعب اوي فأنا هختار ان انا احس ببروده يعني شديده وهغطي نفسي بإذن الله